Jadi yang kita tau tu balangan goreng balangan goreng itu bisa kase goreng ikang kase goreng pisang kase goreng tolor juga bisa selain itu bisa kase tumis sayor kase biking <noise> kuah tapi kalo balangan dandang tu kalo dandang tu biasa dong pake kase masa nasi kase masa nasi kalo tarada <noise> dong kaya kukus pisang bagitu kaya <noise> biking pisang coe atau dong kase panas kaya pisang rabus kong kase panas ka itu bisa pake balangan dandang <noise> tapi <noise> kalo panci tu panci tu yang kita tau tu biasa dong kase biking kui lenggang lenggang bisa juga kas pake kase goreng talor deng bisa juga deng bisa juga pake lagi kase goreng ikang itu kalo penggunaan <noise> balangan <noise> itu kalo <noise> penggunaan <noise> panci. <noise>